Dabba ɗun mi ɓuri yiɗugo kannjun woni Nagge. gam Nagge kannge e nge woodi bote ɗuɗɗe kautuɗe e kusel, laral, kosam e taaki e ko lutti.